أول شي تأكد من إن جهازك موصول بالشبكة بشكل صحيح، مثلا حاول إعادة تشغيل الجهاز التوجيهي عشان تتأكد من إنه ما في مشاكل، بعدين إفحص اذا كانت الشبكة تعمل عندي اجهزة ثانية في البيت. لو الشبكة ما اشتغلت حاول اعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر او الهاتف اذا المشكلة استمرت سبب الاتصال بمزود خدمة الانترنت عشان يشوفون اذا في اي مشكلة عندهم